Manga mizy, manga mizigny zany lokony an de loko hoe bleu marine de refa bleu marine de marine zany e, de hoe le olona tafika an-dranomasigny zany ny fahafantarako ny marine zany de matoa misy ny tafika de misy arovana zany, de agnatiny arovagna am'zany zany ny tegnako. De mahafinaritra anahy koà zany ny loko bleu marine fa misy mpiaro anahy zany e na sy hitan'ny masoko aza ambadika akagny zareo an-dranomasigna akany.